yfir sextíu þúsund manns í norðausturhluta Sýrlands hafa flúið heimili sín frá því innrás Tyrkja hófst forseti Tyrklands hótar að senda yfir þrjár milljónir flóttamanna til Evrópu starfsmenn Reykjalundar eru æfir vegna uppsagna tveggja stjórnenda og hafa lýst yfir vantrausti á stjórn stofnunarinnar öll starfsemi var felld niður í morgun og óvissa ríkir um framhaldið eru verulega ábótavant á bráðamóttöku Landspítalans samkvæmt skýrslu landlæknis framkvæmdastjóri meðferðarsviðs spítalans segir að þetta sé angi af miklu stærri vanda um tvö þúsund gestir frá sextíu löndum taka þátt í Arctic Circle ráðstefnunni um málefni norðurslóða sem hófst í Hörpu í dag

Netflix hefur sett svip sinn á bæjarlífið á Húsavík þar eru að hefjast tökur á mynd sem skartar heimsfrægum leikurum mikil leynd hvílir yfir verkefninu

gott kvöld forseti Tyrklands hótar að senda yfir þrjár milljónir flóttamanna til Evrópu láti Evrópusambandið ekki af gagnrýni á aðgerðir Tyrkja í Sýrlandi yfir sextíu þúsund manns eru nú á vergangi þar talskona flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna hefur áhyggjur af auknum flóttamannavanda sókn Tyrkja inn í norðurhluta Sýrlands hefur haldið áfram og í gærkvöld hófst árás frá landi Tyrkir hafa einnig notið liðsinnis sýrlenskra uppreisnarmanna meðal særðra

par sem var að flýja loftárásirnar í þeim hafa minnst fimm látið lífið meðal annars níu mánaða

og tugir særst forseti Tyrklands sagði í dag að hundrað og níu hryðjuverkamenn eins og hann orðaði það hefðu fallið frá því aðgerðirnar hófust þetta telur Evrópusambandið reyndar ekki framkvæmanlegt nema að uppfylltum skilyrðum flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna Donald Trump Bandaríkjaforseti sem hefur verið gagnrýndur fyrir að kalla bandarískt herlið frá Sýrlandi í byrjun vikunnar og þar með opna leiðina fyrir Tyrki svaraði því til að Kúrdar væru að berjast fyrir sínu landi sextíu þúsund manns hafa yfirgefið heimili sín síðasta sólarhringinn í bæjum á borð við

sem er á yfirráðasvæði Kúrda talskona flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem er stödd hér á landi vegna árlegrar ráðstefnu um konur og frið segir ljóst að flóttamönnum mun

fjölga vegna átakanna

brugðust við strax í gær og mörg ríki hafa gagnrýnt já heldur betur Þjóðverjar og Danir hafa fordæmt Ítalir og Frakkar hafa hvatt eindregið til að

Bandaríkjamenn styðja ekki innrásina og

frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem aðgerðirnar voru gagnrýndar harðlega Birta Björnsdóttir náði tali áðan af Guðlaugi Þór Þórðarsyni

hvort þetta

hefði áhrif á samskipti Íslands og Tyrklands ja við höfum gagnrýnt mjög framferði

hvað með samskipti við Bandaríkin

deilur um framgöngu forsetans í þessu

málið verður einnig á dagskrá Kastljóss Jóhanna Vigdís takk fyrir mikil reiði ríkir meðal starfsfólks Reykjalundar eftir uppsagnir tveggja stjórnenda starfsemin lá að stórum hluta niðri í dag og óvíst er hvernig hún verður á morgun landlæknir segist sýna aðstæðum starfsmanna skilning en segir ljóst

að deilan geti varað lengi reiði kraumar á meðal starfsmanna Reykjalundar eftir að Birgi Gunnarssyni forstjóra og Magnúsi Ólasyni framkvæmdastjóra lækninga var sagt upp störfum starfsfólk ákvað í morgun að gefa endurhæfingasjúklingum frí í dag þar sem starfsfólk treysti sér ekki til að sinna störfum

sínum bæði vegna andlegs álags og lagalegar óvissu um ábyrgð stjórnendur efndu til starfsmannafundar í hádeginu en sá fundur var síst til þess fallinn að lægja öldur því þar lýstu starfsmenn vantrausti á stjórn Reykjalundar

það var sorg þegar forstjóranum var sagt upp fyrirvaralaust enn þá meiri sorg eftir að framkvæmdastjóra lækninga sem var að setjast í helgan stein í rauninni er rekinn í burtu

sé hentugleikastefna og ógnarstjórn hreinlega ömurlegir dagar dagar og vikur ég kom fyrst inn í þetta hús nítján hundruð áttatíu og átta eftir hjarta og sem sjúklingur og svo fór ég að vinna hérna fljótlega eftir það ég er búinn að vera hérna meira og minna síðan og ég man ekki eftir öðru eins ástandi

Sveinn Guðmundsson formaður SÍBS og starfandi forstjóri Reykjalundar segir að starfsfólk hafi

ekki verið í rétti þegar það lagði niður meðferðir það var ekki í samræmi við lög og reglur að það var gert

að hluta og við vorum að leiðrétta þann misskilning bara rétt áðan og gera þeim grein fyrir hverjar

eru og ég held að það hafi alveg skilist það virðist hins vegar ekki hafa komist fyllilega til skila að því er starfsmenn Reykjalundar hafa tjáð fréttastofu í dag á fundinum vísaði Sveinn í bréf frá landlæknisembættinu þar sem sagði að samkvæmt lögum bæri heilbrigðisstarfsmönnum að sinna sínum

starfsskyldum landlæknir segir hins vegar deiluna óviðkomandi embættinu við fengum fyrirspurn frá stjórnendum í morgun um lögfræðileg efni svaraði þeim spurningum þannig að það er ekki rétt að landlæknir hafi sent bréf á Reykjalund ef það er þannig að starfsfólkinu líður

að það telji sig ekki geta sinnt störfum sínum þá höfum við auðvitað skilning á því en það er alveg

ljóst að svo má ekki standa í fleiri daga Magdalena Ásgeirsdóttir fulltrúi starfsmanna á Reykjalundi sagðist í samtali við fréttastofu ekkert hafa heyrt frá stjórn Reykjalundar eftir fundinn í hádeginu stefnt sé að því að hafa venjulega dagskrá á morgun en það byggist á því að starfsfólk neyðist til þess að taka orð Sveins frá landlækni trúanleg hafa starfsmenn sent landlækni erindi til að fá úr því skorið hvort þeim hafi verið stætt á að sinna ekki endurhæfingu starfsfólk mæti því til vinnu á morgun en með hvaða hætti starfsemin verður er óljóst framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Landspítala segir ónógar sýkingavarnir á bráðamóttöku hluta af stærra vandamáli sem sé skortur á starfsfólki og erfiðleikar við að útskrifa sjúklinga það hafi þó lagast með fleiri rýmum á hjúkrunarheimilum embætti

landlæknis birti í dag

stöðunni á bráðamóttöku Landspítalans sem gerð var í kjölfar úttektar í desember í fyrra helstu niðurstöður eru að bráðamóttöku takist að sinna sínu og ekki sé töf á að veikustu sjúklingarnir fái þjónustu það sé hins vegar vandamál að koma sjúklingum sem þurfa innlögn eftir komu á bráðamóttöku á aðrar deildir og sjúklingum sem þurfa að dvelja dögum saman á bráðamóttöku fjölgi húsnæðið beri engan veginn þann fjölda sjúklinga sem þar dvelur einnig segir að sýkingarvörnum á bráðamóttöku sé verulega ábótavant við þessar aðstæður þetta er alveg hárrétt það er þannig að það eru ekki mörg einbýli á bráðamóttökunni og alla vega ekki nógu mörg einbýli til að einangra alla þá sem þurfa á einbýli að halda vegna þess að þau eru þau eru upptekin þannig að þetta er alveg hárrétt ábending og ég vil líka segja það að það er verið að tala um vanda á bráðamóttökunni að þetta er birtingarmynd af miklu miklu stærra máli þar á hún við vandann við að útskrifa sjúklinga og skort á starfsfólki einkum hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum Guðlaug Rakel segir að það þurfi að koma fólki fyrr frá bráðamóttökunni og fjölga þurfi rúmum á Landspítalanum hundrað og sex manns með fullgilt heilsu og færnismat dvelji á ýmsum deildum ástandið hafi

skánað með nýjum plássum á hjúkrunarheimilum við höfum fundið verulega fyrir því eins og til dæmis þegar Seltjörnin opnaði þá fundum við mjög vel fyrir því og núna fljótlega

teknir inn á Sólvang í Hafnarfirði sem er þá biðrými og við væntum þess að við finnum fyrir því þegar þegar það gerist og þetta skiptir máli þetta skiptir verulegu máli já Arctic Circle hófst í Hörpu í Reykjavík í dag þar verður þétt dagskrá næstu daga en í Hörpu er Birta Björnsdóttir fréttamaður

eru að skapa sér stöðu

og þjónustu við aldraða frá ríki til sveitarfélaga samkvæmt tillögu samgönguráðherra

á Alþingi í dag

gert ráð fyrir að lágmarksfjöldi íbúa sveitarfélaga verði þúsund árið tvö þúsund tuttugu og sex og gæti ríkið

þurft að verja fimmtán milljörðum króna til að auðvelda sameiningar Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi er þetta eina leiðin Sigurður

það er meðal annars til að lækka skuldir en það var

um sameiningarmál á fjölmennum íbúafundi á Djúpavogi í gær manns kom saman á Hótel framtíð á Djúpavogi í gær til að kynna sér málin kosið verður tuttugasta og sjötta október og þá

kemur í ljós hvort Borgarfjarðarhreppur Djúpavogshreppur Fljótsdalshérað og Seyðisfjarðarkaupstaður mynda nýtt sveitarfélag sveitarstjóri Djúpavogshrepps sagði sameiningu hjálpa

við að berjast fyrir samgöngubótum

met það af þessum fundum með ráðherra og viðbrögðum innan úr stjórnkerfinu sem við höfum fengið á þessari vegferð það gefur auga leið að það er aukinn þungi í fimm þúsund manna sveitarfélagi þegar kemur að úrbótum í samgöngumálum og ef af sameiningu verður þá verða stjórnvöld að gera okkur kleift að komast á milli byggðakjarna sumum þótti aðallega horft á kosti sameiningar það er veruleg slagsíða

kynningunni ég get ekki sagt annað sameininguna upp já það eru áætlunartölur þarna til tíu ára

að þær standist fram hefur komið að skuldastaða sveitarfélaganna er misjöfn við sameiningu myndu skuldir á hvern íbúa á Djúpavogi og Borgarfirði aukast úr um níu hundruð þúsundum í um tvær milljónir skuldaaukning upp á rúmlega helming

bara ekki ásættanlegt skuldastaðan segir ekki allt því innviðir standa misvel fram kom að þó skuldir Djúpavogs væru litlar í samanburði væru dýrar framkvæmdir þar

ef líka væri horft á vanáætlað viðhald og fjárfestingar á hvern íbúa væri staðan svipuð á Djúpavogi og í sameinuðu sveitarfélagi

fundinum að sameinað sveitarfélag þyrfti ekki að skera niður enginn ætti að missa vinnuna heldur yrði hægt að bæta þjónustu við munum leggja áherslu á sömu grunnþjónustu á öllum stöðum en það er ekki sjálfgefið að sama þjónustustig verði alls staðar eins og kom líka fram

ekki endilega sjálfgefið að það verði byggð sundlaug á Borgarfirði

á Djúpavogi og svo framvegis en við munum hins vegar horfa til þróunar á almenningsamgöngum innan svæðis mikil eftirvænting ríkir meðal Húsvíkinga í tengslum við tökur á Eurovision kvikmynd sem hefjast á morgun talsverð leynd ríkir yfir verkefninu Bjarni Rúnarsson fréttamaður er á Húsavík Bjarni af hverju

myndin á að fjalla um eyðimerkurgöngu okkar Íslendinga í Eurovision og Húsavík á víst að gegna stóru hlutverki í myndinni það er lítill glans yfir það eru hátt í tvö hundruð manns sem koma að þessu verkefni og búið er að takmarka umferð og aðgengi að hafnarsvæðinu þar sem

hefur aðsetur en við tókum Húsvíkinga

fullt af fólki sem ég þekki að fara að taka þátt myndinni því það var auglýst eftir þá er að vita hvernig veðri þeir

og aðrir geta búist við

Sigurður Jónsson veðurfræðingur spáir norðaustan fimmtán til tuttugu metrum á sekúndu

fram á nótt en hægari

víða rigning um landið norðan og austanvert með snjókomu til fjalla en þurrt suðvestantil hiti eitt til tíu stig mildast um landið sunnanvert Sigurður fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Haukur Harðarson sér um í kvöld Gylfi Þór Sigurðsson verður fyrirliði Íslands þegar heimsmeistarar Frakklands mæta í heimsókn á Laugardalsvöll annað kvöld landsliðsþjálfari Íslands segir íslenska liðið ekki hafa neinu að tapa allir búist við frönskum sigri frakkarnir komu hingað til lands í dag og æfðu í Laugardalnum í kvöld nokkra sterka leikmenn vantar í hópinn og

Bandaríkjunum sýndi enn og aftur yfirburði sína þegar hún vann í fjölþraut með miklum yfirburðum á h m í áhaldafimleikum í Stuttgart í Þýskalandi í dag yfir sextíu þúsund manns í norðausturhluta Sýrlands hafa flúið heimili sín frá því innrás Tyrkja hófst forseti Tyrklands hótar að senda yfir þrjár milljónir flóttamanna til Evrópu starfsmenn Reykjalundar eru

æfir vegna uppsagna tveggja stjórnenda og hafa lýst yfir vantrausti á stjórn stofnunarinnar öll starfsemi var felld niður í morgun og óvissa ríkir um framhaldið sýkingavörnum eru verulega ábótavant á bráðamóttöku Landspítalans samkvæmt skýrslu landlæknis framkvæmdastjóri meðferðarsviðs spítalans segir að þetta sé angi af miklu stærri vanda um tvö þúsund gestir frá sextíu löndum taka þátt í Arctic Circle

um málefni norðurslóða sem hófst í Hörpu í dag Rakel Þorbergsdóttir verður hér í minn stað í fréttum klukkan tíu og Birta Björnsdóttir færir þeim útvarpsfréttir sem kjósa að hlýða á þær á sama tíma fréttatímana má svo sjá í appi okkar og spilara sem og aðra dagskrá þessum fréttatíma er lokið veriði sæl